اللون البرتقاني دايما باللنسبالي لون طاقة و دفئ وكمان تفاؤل لإنه ممكن لونه نفس لون الشمس فكإنه يعني يوم جديد يوم تفاؤل وكمان دافي لإنه برضه الشمس دافية فدايما مرتبط بكده